أول حاجة خاص كثير هي تعترف بالخطأ اللي درتي، حيث الإعتراف بالخطأ هو أول خطوة باش كنصلحو الأمور من بعد خاصنا منلوموش الشخص الآخر، و نكونو صريحين مع راسنا و مع الشخص، و نقولو شنو درنا، و شنو ما درناش، والاعتذار خصو يكون صادق، و بنية مزيانة حد الناس كيحتارمو الصدق، والأمانة في الاعتذارات، وهكا غنقدروا نصلحوا الأمور، و نصلحوا الموقف، و نديروا واحد العلاقة اللي مبنية على الاحترام المتبادل